देखो सा हुकम जण टाइम ह्वा मैं नामी बाती हुआ उण टाइम आपा डिह्यूमिडिफायर व्यापारा करा। वा की डिह्यूमिडिफायर ह्वा मैं आंति भी ज्यादां नामी बेवा वां ऊ शोक्क ला। अण तणा हू डिह्यूमिडिफायर करवा चावा ह्वा ना इणु सही कोनी हुआ है।